സ്പൈന് ബോജന സമ്സ്ക്രുതി രുഛികര വൈവേദേമ। ദദിപുന്ദു മേദിതേര്രനേഅന് ആഹരപ്രബഹു ഉന്ദു। അക്കി സേഅഫൂദു, ഓലിവേ ഓഇല്, ബുക്ക മസലഏ ബാരി। ഉപ്യോഗമ് അല്പ്വേരു ഭുക്ക <hesitation> പായ തപസ്। ഇശോദു ജനപ്രിയവദു ഉന്ദു മുഖ്യ ആഹരപന്ദ അവി। അക്കി, സേഅഫൂദു, മാമ്സ, തര്കരി, ഓലിവേ ഓഇല്സ് ബുക്ക। അക്കല് നൈതു, അലു ഗദ്ദേ, ബുക്ക ഓനിഓന്, സ്പനിശ്। ഓമേലേത്തേ ബുക്ക <hesitation> ഫ്രുഇത്സ് വേഗേതബ്ലേസ്। സമുദ്ര ആഹരലു അവ്പുര ബാരി മല്പ്വിരക്ലു।